बिलरिक एबे स्वस्थ समस्याक सबह बात कर्ले जौत बिलरिमा एगुणा कस्नुक हसइ हुनुकर बिलरिक चिनी फेरी रोग लगलही मन्सावनी मतुरे हैने कि एबे बिलरिन फेरी चिनी सबह रोग लगलही नाही । हसे उअ छणके तोर एबे बिलरिक दोसर समस्याक बात कर्बाही जौत हुन्करा दातक समस्याक फेरी हलही नाही । हुनुकर दतवा कस्नुक एपनही देउनकही समयए समयए मा एपनही झरलही नाही हुनुकर दतवा सबह । हसे हुनुकर उ भेलेसे हसे मुहव मा एगुणा घाउ एइना सबह समस्याक हलही नाही । उ छणके तोर देउनकही हुन्कर एगुणा कस्नुक समस्याक सास फेरके फेरी समस्याक हलही नाही बिलरिमा । एबे मन्सावन मतुरे हैने कि बिलरिन फेरी ससवा फेरके गार्ह हलही नाही हुन्करा । हसे उ छणके तोर देउकही बिलरी हुन्करा सर्दी फेरी लगलही नाही । अ जुनकी हुन्कर सर्दी लागके बिलरिहा मर्साइ नाही । हुनुकर उ सर्दी लागेवाला फेरी समस्या हसइ नाही । हसे उ छणके दोसर समस्या बिलरिमा देखार हखलही कथी त एगुणा देउकही क्यान्सरक समस्याक नाही । क्यान्सर लागके बिलरी फेरी मर्लही नाही । एबे कतेक जनक त थाहे हैने हसइ बिलरिनी फेरी क्यान्सर हसइ कहके तर बिलरी फेरी क्यान्सर लागके मर्लही नाही । हसे उ छाणके बिलरिमा तोर दोसर समस्या भनेको एगुणा ओकए वाला समस्या नाही । बिलरी फेरी मन्सावन नहिया फेरी ओकैलही नाही ।